<hesitation> Spiegheie cum a funsiun-a ël telefono <hesitation> ëntà che i fun vëddi cume fe le telefunà e cume pudé fe le foto, cume pudé mandé i messaggi e magara cume pudé vadé dë video